بطبيعة نحب يكون عندي ضعف مالي نحب لفلوس، <hesitation> في يولي ضعف عمري قداش باش نولي <laughs> مازلتش باش نعيش، ما هو <hesitation> يولي عندي ضعف الفلوس على الأقل نمشي ناخد شي اللي نحب عليه الكل، نمشي نن- نقد داري ندلل روح نعمل جو ونمشي نحوس ونمشي نشيخ، في عمري توا يزيد بطبيعتو بيا أما الفلوس <hesitation> شكون باش يزدهالك.